Inigwela kundia tasha sha biashara ngakola biashara shanga kula kadoka wangatamio mbunga maanae kuami shwae kangu huto katukwae indi mndu kwaya kumbia mndu, kwa kola mndu ndili maiso kola mwana anshaka kwari kiaumba navo kuwangu tamia wekumba kwaya kola namna mnavo ikolia ta sadaka kansani